So enigo ya agomo ebin nwe afu aye efe emamara bang egwu enyie ere egomo ukpuga efu ebebene, ena oven ye ekpem beng oven ekpem ye egbe ayene are oven ekpekpem efu ni ga dong wa ebin nwe anong agomo kakong ara afa adana anyi asom ukpuga egini ye so egono ye adana ebin nwe egomo ukpuga efu then ise ye evom agono ni kakong awa afia ayene ezen ekorikod asom gbogbori ashi evoi emo, kakong wa ekpa ifi ire iri iji arebe ekpa nwe ada afe ma obu abaga agomo ara abaga beji, evom kakong ma ebin wa agoba ato okpuga emo afa aji nwe me ebin ma evom, evom agoba ato mo emo agom mo ara, wa mwe je agoba abakpa be agom evom nwe be orra etu uviviri awa imie egot be ara awa asang beji anyi emo, emo ano ma ga egot emo ara aji ikongho be because emo agono ni ikongho ye emo aji agomo akwu utu and evom afa ano me enyi akake okpuga nang ma ato okpuga ga evom nwe asom gbogbori ashi <hesitation> awa afia evoi emo ezen evon ererebe ma ezen ebin, ezen ebin kakong sef areb mo ayene ni ne ekokori <hesitation> ayene ne emo akim mo ekori kod ye evoi, asom beng emo evoi ye emo arebe, ema arebe ekpa nwe afa aji Ukpuga ere wa nwe ena je oveven be gbogbori ezen ebin ma ezen evom wa ezen enenege afa mo ga odod ayene are afe mo ga beji ana beji emiri, emiri ye ejiji bet kakong oven efe ekpem je kakong evoi o ware evoi ye iwa afia nang iwi irerebe oven nwe be, ware evoi ireb mo asom gbogbori ashi ato okpuga nwe ye emo agom arebe oveven nwe, so eneg ye osom urebe oveven nwe be afa ano ga dong ara anuk ma nang na egbe je oven ekpe je nang ma aye ere egomo akake etu anyi mo beji ama ana se mom eziba mo me evom ma ebin nana eto osse ye ere enyi emo afe osse nwe ga mann ye emo agwa anyi emo anyi emo sood okpori eto osse ye emo ara anyi ebin emo agomo anuga mo anyi mo sood okpori agomo awa-awa arebe, arebe ezen nwe je afu agomo afa anuga agobe dong ebin ayo obok ama azongo se egbini ezam asom ewe ejujuk oven agono edudu ye ano mo afe emo eka ada ano ga edudu asang beji ara anyi emo sa aji abobo emo gi ise eda gange awa asang ma ikongho be agomo afu afa ano gange anyi emo se ara aji me evom nana emo se ara aji ikongho emo ara ikongho Anyi emo mann evom ere egwa mann afe mann ga oven ano emo emo ara agwa ekpo oveven ezen egot be gbogbori enap ebebene ye osom uto mo ma egomo ere ekana efe obok ga dong efe obok ekana agobe dong nana ma no wu uto mo wa nwe ena je enep se ito oveven nwe be ga imie dong yen kakung oven efe ekpem je kakung ye ema ware ugono ni uso enep, wu ukpuga egbini ye obok arebe oveven nwe ara ario ga dong ara anuga mo ma ekana ye egomo akana babo <hesitation> anyi emo, emo awa dong a nwe gbogbori ekena ebebene, ere ekana ebebene so eto, enep y, ito mo ga dong ma enuga ware eje ifinanang ga odim ayoro enep yi ito oveven nwe enep awa afia awa arebe oveven nwe afa ano ga dong ma ekana ye denene ekanama agob dong ayo ekana ma babo eje ifi nang so enep ya anuga mo ga akake etu ma aye efe obok